Jue yë t'sey kayëp wo'o mëd jue yëm dunëp myak okëp jawi'in jadunt's bujëp dunt's mexëp jadut's este mapux mabëkëp myaj këbë manchux padakëp tyam kanëp tyam niiy jak padakëp jadun yë kay ukëp.